Vietnan pe ko oime jakuo oime jaivi va mayo octubre pe jare oime vi iru parte opaete ye ou yandeiamondo esa oime jokope ivigüe pe ivi kana oyeapo jaema jokua ou amope supe reta